نحب نكون قادر على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة؛ لإن الانجليزية هي لغة عالمية، وتفتح لي فرص كثيرة في العمل، والدراسة، ومجالات كثيرة، وكمان تساعدني في التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، في عالم مختلف، الإنجليزية هي لغة عالمية.